إذا كان بإمكاني تغيير شيء واحد في الماضي، أغير بعض القرارات التي اتخذتها في حياتي السابقة، عشان عشان أقدر أحقق نتائج أفضل في المستق- الحاضر والمستقبل.